ولا أفظل أشتغل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات لأن ها الطريقة تعطيك فرصة توازن بين العمل والحياة، وتقدر تريح بالك بين الأيام. كمان تقدر تستمتع بوقت الفراغ وتسوي أشياء تحبها، أما لو اشتغلت يوم واحد لمدة خمسة عشر ساعة بيكون مجهد ومؤذي وصعب تركز لمدة طويلة. العمل المتوزع يخليك تكون أكثر انتاجية وتقدر تواجه المهام بشكل أفظل، وهذا الشي مهم بالنسبة لي.